Dimampolo ora eo ho eo isan-kerinandro no hatokako hivezivezena, izany hoe ohatra hoe ny alatsinainy mety mahatratra adin'ny telo eo ho eo dia ohatran'izay koa ny talata, ny alarobia, ny alakamisy, ny zoma, asabotsy. Ny alahady aho no tsy dia mivezivezy fa mety hoe adin'ny iray na adin'ny iray sy sasany eo ho eo